Gny fomba nanova sira. <noise> Manamboatsy dobo. Lafa vita dobo iny, mangalaky amizay rano riaky ampiliry anaty dobo iny ao. La tarafy masoandro amizay rano iny ao, lafa ela gn'ela, mivenga iny la lasa sira amizay la iny amizay alà da iny sira hanitsika isanandro io.